لو كنت اختار اتعشى مع شخصية تاريخية بالتأكيد كنت اختار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لانه سيدنا محمد هو اكثر شخصية مؤثرة في العالم وانا جدا طواقة اني اشوفه صراحة واتكلم معاه، واحس انه اكيد بعد دا العشا او بعد دي الجلسة هيتغير كثير في حياتي، وحخليه كذا يدعي لي بالبركة وباشياء كثيرة يعني هو دعائه مستجاب.